عشان تنظف فرن تشوف أول شي وهو كيف متوسخ، يعني تشوف إذا وساخته سوائل أو <hesitation> بودرات أو شي محروج فيه ناشف، لو سوائل فيه مادة <hesitation> تشتريها وأطبخ عليها وخلاص يشيلك كل حاجة، لكن لو فيه لو أشياء صلبة فيه مادة ترشها وتجلسها عشر دجايج وبعدين تمسحها.